أنا نشأت في مدينة الكويت ، هي مدينة وايد جديدة فيها تجمعات حديثة ، كنت استمتع بزيارتي للمجمعات التجارية و المكاتب ، و الجو في الصيف حار جدا عدنا في الكويت ، و لكن كنت استمتع بزيارة العديد من الأماكن و كانت <hesitation> كنت انبسط.